Sɛ merekyerɛ obi a onnyim "ͻyͻle" ka ma oehu mbrɛ wosi ka no a, odzi kan mebɛkyerɛ no dɛ "ͻyͻle" do tsena no, wͻnntsena na wͻnkom hͻn mu mbom ͻwͻ dɛ etsena do otsintsin. ͻno ekyir no, sɛ etsena do wie a, ͻwͻ dɛ ehwɛ beebi ma edze wo nan besi a ͻbɛma "ͻyͻle" no akͻ no. ͻwͻ dɛ edze wo nan sisi do yie na ehwɛ w'enyim, onnyi dɛ ehwɛ adze a edze wo nan esisi do no na ehwɛ ma "ͻyͻle" no tum kͻ.